oyiro ma dɛmu <hesitation> muda ma bonu bɛ bua babɛ bua ma co'o siwo muda oyiro oma dɛmu muda'a nunɛ locio cia besina cia ma tua a han besina muda na oyiro ma dɛro dia lo dio ta fanfɛ a bonu puna howe cɛmu were puna bonu'i ju gateau lo cɛ bonu'i ju benɛ wo benɛ a af a wa'a aci lo cɛ bun hɛ puna bonu we cɛ ɲi aro sabia'i wa vɛ mɛ muda bebɛ'a mu bewobenɛ a asa tete mana na oro cio cia yamu wo walima oro tua yamu lomi cɛmu bonu ɲa oɲa'iro oma dɛmu bonu we bua nicozo avɛra yoro cruru mɛ hobɛ'a muda dɛ um